أيوة، كل شخص لازم يكون عنده حق يختار البلاد اللي يبي يعيش فيه، لأنه هذا يجوز <hesitation> جزء من حقوق الإنسان الأساسية، الناس يختارون البلدان لأسباب متعددة مثل البحث عن فرص عمل أفضل. <hesitation>